<noise> naꞌ sdzaꞌl ldoná espagueti ngë lo gunu nonga xgeꞌ giꞌn, xlox xgeꞌ giꞌn lëꞌ giꞌn sdzëꞌb lën bols, stse tsu giꞌn lën bols dzekna par nëꞌma ilit lëd giꞌn loxna lëꞌ gunu tsuꞌw lëꞌkga lo licuadora tsuw gunu tsu nup crema lo gana x̱ich, midzngid per ganeꞌc̲h̲da zob espagueti lo gi loxna lëꞌ gunu ulox udoꞌb lo gi lëꞌ gunu giab nis per lëꞌ x̱ubgiꞌnu naku isaꞌbma lo seit o lo mantekiy lëꞌ x̱ubgiꞌnu nën wen wenla xgaꞌ sabor chen lëꞌ <noise> espagueti sëꞌb lo knu ga dzekna sëꞌb nup libioꞌw.